Las arroceras son aparatus que premitin de cozinal arrós de horma cenzilla, están inseñás pa cozinal arrós al puntu, en sin nesseciá d'estal pendienti. Las arroceras tienin gastus varius porque tamién te premitin d'apreparal otrus pratus comparantis. Sonin unus aparatus mu aparentis ena cozina, porque ahorran tiempu i eshuerçu. Las arroceras son mu aparentis pa cá pressona que quiá cozinal arrós de horma cenzilla.